किदे मकुदे बेर बट कोरनो के भुते तारिके मान। अभी-अभी किदे होन या तो से अवजो गड्डे, अभी-अभी एक बच्चा वगैरह होन। तो से आवाज घडलो टेटका मतलब होंडा की टेटुवे कोसिखी अतायेलो। से आप मुंज अवाज लेई बैट रोहन कोर्डे लागी किडे मकोडे। गद्दी लेई भी बात कोर सोकोन।